Saa nso na yɛsane wɔ nnuane ahodoɔ pii wɔ hɔ a, saa nnuane yi nso boa y'ani. Na afei ɛma yɛhunu adeɛ yie. Ɛno nti, sɛ yɛpɛ deɛ yɛdi a ɛboa adwene no, saa na ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ deɛ yɛdi nso a ɛbɛboa y'ani no afei ɛmma ani no nya haw biara. Na saa nnuane yi no me deɛ, me nnimdeɛ mu no, deɛ nnim ne sɛ, ɛyɛ aduane a ɛtumi boa paa paa ma ani no ɛhunu adeɛ yie ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no 'carrot' no 'Carrot' boa na afei ɛsiesie y'ani no yie. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛyɛ ɛyɛ atosodeɛ ahoroɔ a yɛdi no nyinss na hahan. Atosodeɛ na hane no boa yɛn sɛ yɛtaa di a, ɛboa yɛn sɛ yɛtaa di a,ɛboa yɛn ma y'ani no so, ɛte ani no na afei ɛma yɛhunu adeɛ yie. Yɛwɔ Kosua nso boa. Afei nso wo taa nom Ankaa bebree a, Ankaa no nso boa ma y'ani no ɛyɛ yie. Afei yɛwɔ atosodeɛ bi te sɛ maako, maako nso boa ani no. Afei nso, yɛsane ɛwɔ 'beans', Aburo na afei Asikuma. Saa nnuane ahoroɔ yi nyinaa siesie nipa ani.